gott kvöld og velkomin í

ævisögu Eggerts sem að var stór maður hér á fyrrihluta tuttugustu aldar athafnamaður formælandi vinnuveitenda maður þetta er ævisaga sem Guðmundur Magnússon hefur skráð við fjöllum um nýja skáldsögu eftir Ármann Jakobsson sem heitir

kanna ævi konu sem að á merkilega sögu læknis sem giftist forríkum manni en er sósíalisti við ætlum að fjalla um

sem er bók eftir Friðriku

eftir Illuga Jökulsson það upplýsist á eftir að Illugi var messagutti á varðskipum en við byrjum á Kolbrúnu og Sigurði við ætlum að tala um spennusögur fyrst það er árlegt að maður talar hér um Arnald Indriðason aldrei kemur hann í viðtal við okkur í fjölmiðlum það er hans ákvörðun en þetta er ný bók eftir Arnald Indriðason myrkrið veit Kolbrún já aðalpersónan er Konráð líkið finnst og hann fer að rannsaka málið aftur þessi sögupersóna

það sé rétt að hann hafi verið í Skuggasundi en við fáum þarna mjög sterka og góða mynd af honum þar sem hann hann var ungur pabbi hans var glæpamaður sambandi hans við konuna hans er lýst á mjög fallegan og minnisstæðan hátt hann hugsar mjög vel um allar aukapersónur

það eru fáir höfundar sem gera það þarna er maður á

í nokkrum línum sjáum við hvernig hann hefur breyst á þrjátíu árum hárið hefur þynnst og líkaminn hefur

hvað glæpir eða afbrot hvað þau gera fólki þau hafa áhrif hafa áhrif á svo gríðarlega marga í kring eins og systir hins myrta

hann lýsir því hvernig sko einu sinni var hún glöð og kát hún er aldrei jafn glöð og kát og hún var út af þessu þetta allt gerir hann óaðfinnanlega þetta er þetta er

mjög fínn Arnaldur já ég verð að taka undir það þetta er mjög fínn Arnaldur ég tók einmitt eftir því sama þetta eru dálítið margar persónur í bókinni en hann getur dregið þær upp í nokkrum strokum og þær verða ljóslifandi honum tekst það stundum var ég hugsa

bíddu hver er þetta en hann hjálpar manni hæfilega þannig að maður veit alltaf

aðalpersónan er dálítið skemmtileg það má bæta því við lýsingu þína að í honum bærist fól hann er ekkert að halda því fram að hann sé

svo er hann ljón interessant síðan samspil hans og konu hans

að maður kemst við þannig að

sveiflast á milli

dálítið gagnrýndur fyrir það síðustu ár að hann sé duglegur og góður að draga upp svona sögusvið bæði í fortíð og nútíð en hann hafi hins vegar það sé ekki nógu mikil spenna í en þarna langar mann alltaf til að vita meira og er spenntur bæði fyrir persónunum og hvernig allt muni fara og mér finnst þráðurinn bara vel

kannski svona í lokin þarf maður ég er að lesa norrænar sakamálasögur það eru örfáir sem eru betri en Arnaldur

kannski Nesbø og kannski einn í viðbót eitthvað slíkt hann er í toppklassa þegar menn eru komnir á þann stað sem Arnaldur er hann er búinn að vera í tuttugu ár á toppnum þá er ákveðin hneigð að draga menn niður og segja þetta er ekki alveg svona sérstakt en þetta er bara þrælfínt hann hefur ekkert lagt neitt sérstaklega upp úr spennu hann er miklu frekar að lýsa glæpum hvaða áhrif þeir hafa

þetta er náttúrulega yngri maður hann er búinn að vera

duglegur síðustu árin er að gefa út bók á hverju ári það er Ragnar hún gerist annars vegar á einangruðum bæ fyrir austan þar sem kemur gestur og hjónunum sem

taka á móti honum líst strax illa á svo hins vegar heyrum við af Huldu og hennar högum sem eru ekki góðir og þetta gerist áttatíu og þetta er bara frábærlega vel uppbyggð bók að mínu mati hún er knöpp maður getur maður getur byrjað á aðfangadagskvöld og klárað hana áður en maður fer að sofa en þetta er trúverðugt og og persónurnar eru áhugaverðar og það er meira að segja smá jólastemning þrátt fyrir óhugnaðinn í bókinni

er Þorláksmessu sem bendi ég á að lesa þessa bók um jól ég hefði gjarnan viljað lesa hana um jól af því hún gerist um jól hún er þrælspennandi þarna er spenna þannig að manni er hreinlega stundum ekki rótt og sannarlega ekki alltaf verið ánægð ég fullyrði að þetta sé langbesta

upp ákveðna brekku að sækja kannski fyrstu árin það sem hann gerir þarna svo fanta vel er að byggja upp spennu sem stigmagnast maður fer að ímynda sér alls konar hluti maður veit ekkert hvað muni gerast hin sagan um Huldu lögreglukonuna og fjölskylduaðstæður hennar verð ég að segja þar vissi maður allan tímann hvað var að gerast þar kom ekkert á óvart ekki nándar nærri eins hrifin af þeim þætti þó hann geri hann ekki illa en þetta er samt

skemmtilega ofið saman og þetta er alveg trúverðug saga þetta gæti hafa gerst já já en fyrst og fremst er þetta mikil spenna út í gegn ég ég hef lesið bækur eftir hann sem mér hefur fundist góðar en ég tek undir að þetta er hans besta bók að mínu mati já þið eruð jákvæð í dag

við ætlum að taka bók sem er af allt öðrum toga þetta er Mikael Torfason syndafallið og kemur í beinu framhaldi af bókinni sem hann gaf út í fyrra og það var um um það hvernig hann varð til og þegar mamma hans og pabbi voru í vottum Jehóva nú er hann að skrifa mest um pabba sinn Torfa rakara og hræðilega erfiða glímu hans við Bakkus og ýmislegt fleira og hvernig hann fellur frá og lýsir því nokkuð án þess að hann hugsi það kannski þannig að miklu leyti saga Mikaels Torfasonar Torfasonar mér finnst þetta mjög skemmtileg saga og ég hitti mann í vinnunni

á aldur við Mikael sem sagðist hafa lesið þrjár fyrstu blaðsíðurnar í bókabúð á Akureyri og hann hann varð að kaupa hana hún er þannig að maður bara hún er mjög skemmtileg en hún segir frá miklum erfiðleikum heldur ákveðinni hlutlægni þetta er maður sem æðrast aldrei hann harmar ekki hlutinn sinn hann hann er bara að vinna úr stöðunni hverju sinni sem upp kemur og og nýtur þess að mínu mati líka að hann er reyndur höfundur hann hefur mjög gott vald á efninu fín lýsing vissulega á pabba hans en þetta er mjög samt skemmtilegt að sjá hvernig þessi drengur einhvern veginn reynir bara að taka alltaf það besta út úr

bók þá eru allir góðir þeir eru bara takmarkaðir gallaðir einhvern veginn eða gallaðir og það er kannski það sem hefur valdið því að þetta hefur orðið úr drengnum sko Mikael fær ekkert upp í hendur þetta er eiginlega vonlaust virðist vera pabbinn er alkóhólisti mamman er að glíma við geðveiki börnin eru vanrækt það er ekki hægt að segja

annað en hann skrifar þetta svo fallega og það er engin biturð það er engin beiskja engin væmni hann er bara að segja frá hlutum eins og þeir voru án þess að dæma án þess að áfellast einu skiptin sem hann fer út í að predika það er þegar hann fer að predika gegn trú mér leiðist predikun í bókum hvort sem

að predika með trú eða

en þar setur hann sig í dómarasæti þar finnst mér hann stundum mjög ósanngjarn má samt skilja það út frá

það má skilja það út frá reynslu hans en ég ætla ekki að gera mikið úr þessum hluta vegna þess að bókin hún er svo góð fer inn í þennan heim maður kynnist þessu fólki og maður eiginlega bara klappar fyrir höfundinum ég skil svo vel manninn sem byrjaði að lesa og gat ekki hætt vegna þess að ég byrjaði að lesa og hélt áfram ég kláraði hana ekki í einum rykk en ég varð mjög hrifin

vel skrifuð og eins og ég segi

ræður svo vel við að segja frá þessu hann dregur upp þessa mynd af föður sínum sem að var í raun svo margar persónur og það er það sem Mikael gerir sér svo grein fyrir að við erum oft í mótsögn við sjálf okkur við við erum ekki bara einn karakter við erum svo margir karakterar að manni úr ýmsum

þætti hér þar sem hann fer mikinn um fátækt og maður kokgleypir þetta allt

og gengur gott til og þetta er mikið sko Mikael Torfason er ekkert maður sem þarf að hafa alltaf rétt fyrir sér en það er gaman að rödd hans heyrist en hann er ekki hávær í þessari bók þess vegna þess vegna tekst hún af því hann er svo hófstilltur hann leyfir okkur að fylgjast með þessu og fylgjast með örlögum þessa fólks sem eru oft mjög mjög dapurleg en hann skrifar þetta af samúð og hlýju þannig að maður fer inn í söguna og hún kemur manni við jákvæða fólkið takk fyrir við ætlum að sjá hvað er að gerast í fáum línum og svo er það ævisaga Eggerts

á Skólavörðuholti nítján hundruð sextíu og sjö til nítján hundruð sjötíu og tvö er skrásetning á mjög eftirminnilegum myndlistarsýningum sem voru haldnar á

holtinu á miklum umbrotatíma í myndlist þarna birtist almenningi mikið frjálsræði í listsköpun og vilji til að gera listina sýnilega í

í skugga drottins er söguleg skáldsaga eftir Bjarna Harðarson sagan gerist meðal leiguliða við

það er athyglisvert að Bjarni sem rekur hina öflugu bókaútgáfu Sæmund gefur út bókina hjá Forlaginu refurinn er ný spennusaga eftir Sólveigu Pálsdóttur fjórða bók hennar sagan gerist austur á Hornafirði og í Lóni um hávetur þar sem ung erlend kona hverfur sporlaust það er Birgitta Elín sem þýðir bókina sagan fjallar um einræðisríki framtíðarinnar sem er stjórnað af hvítum körlum en konur eru undirokaðar mjög vinsælir sjónvarpsþættir hafa verið gerðir eftir bókinni Guðmundur Magnússon þetta eru

hann eignast jörðina og bætir hérna við húsið sem fyrir var þá kemur hann upp

þið sjáið hvað hún er stór og mikil ef þetta er ekkert smáræði ég hygg að ekki nokkurt einkaheimili á Íslandi hafi svona geymslu eða hafi haft en hvað var geymt þarna

geymdi hann öll skjöl sín alla pappíra sem um hendur hans höfðu farið allt frá því hann er unglingur í Skagafirði á síðustu áratugum nítjándu aldar og alveg fram að því að hann deyr nítján hundruð og fimmtíu þetta eru persónuleg gögn einkabréf sendibréf ástarbréf pappírar hans sem lögmanns bankastjóra og athafnamanns og upp úr þessu ert þú að skrifa sagt bókina þína um Eggert

undirstaðan undir verkið að skoða þetta skjalasafn sem var algjörlega ókannað áður en að þetta verk hófst Guðmundur hér erum við komnir inn á sjálft heimilið þar sem Eggert bjó en hver var þessi maður hann er nú eiginlega hálf gleymdur það er alveg rétt hver var Eggert Claessen spyrja menn mig eftir að bókin kom út eða menn heyrðu að ég væri að skrifa þessa bók en spurningin er svolítið einkennileg

í ljósi þess að Eggert var einn af kunnustu mönnum hér á landi allan fyrri hluta síðustu aldar um langt árabil leið vart sá dagur að nafn hans væri ekki nefnt í blöðunum á því tímabili og mjög gjarnan að vísu í því hann var ákaflega umdeildur maður sem bankastjóri Íslandsbanka sem athafnamaður og

sem andlit atvinnurekenda í vinnudeilum en einhvern veginn hefur hann gleymst en mennirnir sem hann starfaði mest með og nánast að minning þeirra hefur varðveist Eggert var nánasti trúnaðarmaður og lögfræðingur Einars Benediktssonar hann var samstarfsmaður Thors sem líka var athafnamaður hann var mágur hans Sveinn Björnsson var náinn samstarfsmaður hans bæði í málflutningi og líka sem athafnamaður um tíma það er svolítið einkennilegt hverjir lifa á spjöldum sögunnar og hverjir ekki þá kemur upp úr dúrnum að í þessu mikla skjalasafni eru geypilega áhugaverð skjöl um samskipti hans við þessa menn og störf í þágu félaga sem allir þekkja Eimskipafélagið til dæmis hann var einn aðalmaðurinn þar

og fleiri og fleiri

margt nýtt fram þegar farið er að garfa í þessum skjölum um Eggert og framlag hans til sögunnar á þessu tímabili já Íslandsbanka ekki má gleyma því hann er í tæpan áratug bankastjóri og er bankastjóri þegar bankinn lokar þetta eru mennirnir sem komu upp í hinu nýfrjálsa ríki og mynda íslenska borgarastétt jú það eru auðvitað ákaflega merkilegar þjóðfélagsbreytingar sem verða alveg frá því að hann er ungur og þegar hann er að hasla sér völl að gamla stéttin sem hér hélt um alla þræði auðs og valda forystumenn bænda og embættismenn einkum að þeir eru smám saman að missa völdin í hendur borgarastéttar útgerðarmanna fjármálamanna kaupmanna þannig að það er að verða breyting frá þessu gamla svolítið staðnaða bændasamfélagi

yfir í borgaralegt þjóðskipulag kapítalisma sem að hér hefst svona að ráði með

í byrjun síðustu aldar eitt af því sem er svo áhugavert við skjalasafn hans er að sjá allt þetta sem var að gerast alla þessa samninga lánasamninga öll þessi viðskipti sem voru að gerast á þessum tíma þarna eru svo mikil gögn um það hvernig þetta gerðist í raun og veru en hann var ásjóna vinnuveitenda atvinnurekenda í hörðum

hugsjónamenn aldamótanna vilja færa fram þeir vilja virkja fallvötnin koma hér á innanlands og annað menn eins og Einar Benediktsson og svo þessi

Hannes Hafstein og fleiri fyrst er hann þekktur fyrir þetta og störf í þágu þessara verkefna fossafélaganna og svona svo verður hann þekktur og umdeildur sem bankastjóri Íslandsbanka sem um það leyti sem hann tekur við

verður bankinn verður skotspónn pólitískra deilna í landinu þá eru að koma upp Framsóknarflokkurinn og Alþýðuflokkurinn þeir beina spjótum sínum að Íslandsbanka hann er banki danskra

auðmanna og norskra og hann er óþjóðlegur og það á að þjóðnýta hann og hér á bara að vera banki í eigu Íslendinga og Eggert sem bankastjóri verður svolítið svona aðalmaðurinn í þessum deilum sem

enda með því að þá er bankinn eiginlega kominn í þrot og er lokað nítján hundruð og þrjátíu snemma árs og Útvegsbankinn rís á rústum hans margir vildu kenna Eggert um þetta sem sem er auðvitað svolítið meira heldur en rétt er að segja en ég fjalla svolítið um þetta í bókinni nú það er eftir þetta sem hann finnur sér nýjan starfsferil þegar hann er búinn sem bankastjóri þá stofnar hann vinnuveitendafélagið fyrstu heildarsamtök atvinnurekenda og verður þessi

talsmaður vinnuveitenda í kjaradeilum við verkalýðshreyfinguna á kreppuárunum sko hann var að mörgu leyti í þessu starfi því hann vildi innleiða hérna norrrænan vinnurétt sem verkalýðshreyfingin vildi þá ekki þau vildu hafa fullt frelsi til að fara í verkfall sko með engum fyrirvara og svo framvegis Hins vegar er hann auðvitað mjög harðskeyttur í vinnudeilum hann stendur alveg hundrað prósent með sínu fólki og lætur verkalýðsfélögin ekki komast upp með neitt þess vegna verður hann svona umdeildur og stéttablöðin eða blöð vinstri flokkanna skrifa mjög meiðandi litu á hann sem sinn aðal fjandmann fjandmann fólksins óvinur þjóðarinnar númer eitt andlit auðvaldsins og svo framvegis þetta voru bara fyrirsagnir sem við sáum daglega um langt árabil í blöðum eins og Alþýðublaðinu Þjóðviljanum og tímanum í tugthúsið með Eggert Claessen sögðu þeir sko við ætlum að fá að heyra þetta er ótrúlega glæsilegt hús og

hann er eiginlega svona frumherji í þessu hverfi já já hann er það við erum hér í miðju ríki hans og hér er Reynistaður húsið sem hann byggði á grunni eldra húss sem var frá átján hundruð sjötíu og fjögur hann eignast hér

stóra spildu

jörðinni Skildinganes nítján hundruð tuttugu og tvö og er hér með búskap og fleira með bónda sem bjó hérna og stundaði hefðbundinn búskap við hliðina á húsinu hans

hér var hans dvalarstaður frá nítján hundruð tuttugu og þrjú þar til hann deyr nítján hundruð og fimmtíu og afkomendur hans búa hér ennþá Skildinganes jörðin var hér ansi stór og hún tilheyrði

flytur hingað þá breytist staða hans gagnvart borginni svolítið hann fer að borga útsvar í Seltjarnarnesi þar sem útsvarið er miklu lægra heldur en í Reykjavík og þetta vakti mikla mikla óánægju borgarstjóri voru mjög ósáttir við það að hann væri að koma hingað og búa hér

og borga svona litla skatta þó hann starfaði í Reykjavík sem bankastjóri Íslandsbanka á þeim tíma hér urðu miklar deilur um það hvort að yfir höfuð ætti að þjónusta þessa byggð sem að smám saman reis því hann fór að selja lóðir úr landareign sinni hvort það ætti að þjónusta hana með vatni og öðru slíku

sú sú afstaða var mjög ofan á að það ætti ekki að gera það en á endanum þá vann hann þau mál fyrir

Hæstarétti og að lokum þá endaði þessi deila með því að Skildinganes jörðin öll er innlimuð í Reykjavík þá þarf hann að borga sína skatta og skyldur í höfuðborginni höfuðborginni

efnast mjög á því að selja hér úr þessari jörð lóðir og þær eru að byggjast upp á þriðja og fjórða áratugnum hér rís sem sagt smám saman nokkuð myndarlegt hverfi sem við köllum

í daglegu tali Skerjafjörð en nokkur stór hluti af því var tekinn niður á stríðsárunum þegar Bretarnir þurftu að koma fyrir flugvellinum og þá var

hann talsmaður íbúanna hér gagnvart yfirvöldum þau

hér átti

að vera höfn einu sinni og menn voru með stórar hugmyndir já ástæðan þekkir svona vel til er sú að hann var í slagtogi með Einari Benediktssyni og fossafélaginu títan sem ætlaði að reisa hér miklar verksmiðjur leiða rafmagn frá Þjórsá hingað og svo stóð til að hafa hér mikla höfn port Reykjavík og Einar Benediktsson ætlaði að byggja hér nýja Reykjavík borg sem átti að leysa Reykjavík af hólmi það voru ekki ekki minni hugmyndir en það

flytur til Parísar og svo kemurðu heim með með glæpasögu já það er ofsalega

hún er ekki alveg þannig ég var búin að skila

í yfirlestur áður en ég flyt til Parísar en þetta er eitthvað sem ég

dundað mér við síðustu árin ég ætlaði þetta ekkert endilega til útgáfu ég var bara að leika mér með finnst gaman að lesa glæpasögur eins og þú veist í þessu hlutverki sem bókmenntagagnrýnandi er maður alltaf að lesa eitthvað af því maður á að lesa það er vinna mín slökun er að leggjast upp í sófa með glæpasögu þegar ég er búin að lesa bækurnar sem tengjast vinnunni

þetta er þitt tilbrigði við glæpasöguna segðu

ekki svona málað eftir númerum glæpasaga það eru engar beinagrindur í skápum þú sérð bara persónurnar hér og nú í þessum

sem þær lenda í út af því að maður sem var í partýi með þeim finnst dauður í sundlauginni á Húsavík

löggan er bara rúmlega þrítugur strákur sem drekkur bjór og hlustar á skálmöld og bara morð hvað í ósköpunum gerir maður þegar er framið morð hann dregur yfirleitt rangar ályktanir fer

viðurkenna það sem mjög mikill eru alltaf ofboðslega klárir og hvað það þarf lítið til að þeir komist á sporið ég hef eitthvað takmarkaða trú á því að það þessi Tómas hann veit veit eiginlega bara ekkert svo auðvitað af því þetta er svona situation drama þá spila bæjarbúar sko kjaftasögurnar og ályktanirnar sem bæjarbúa draga spila líka stórt hlutverk ég hef aldrei trúað því eins og í Barnaby að það sé hægt að drepa fimm manns í einhverju þúsund manna þorpi og það finnst öllum það eðlilegasti hlutur í heimi það getur ekki

virkað þannig en þú ert

er ekki skandinavíska glæpasagan nei

hvergi nærri

því þetta gerist í kringum Jónsmessu og það er hitabylgja á Norðurlandi og það er brennandi sól jafnt daga sem nætur sem sagt ekki snjór og ekki kuldi nei engar ekki að reyna að selja Ísland á erlendum markaði með þessari bók ég var bara að leika mér mér fannst þetta skemmtilegt þetta gerist á Húsavík og þú ert náttúrulega að norðan sjálf en nota bene ég hef ekki búið á Húsavík síðan í kringum nítján hundruð og áttatíu og ég fór ekki þangað til þess að kynna mér aðstæður þegar ég var að skrifa þessa bók þannig að þessi Húsavík er alveg jafn mikill skáldskapur og allt annað í bókinni

þeim nýja sundlaug því að hin var á vitlausum stað miðað við

ég þurfti en er ekki fólk að skoða hvali samt

setið í þessum stól margoft sem gagnrýnandi ég er alveg viss um að margir rithöfundar sem hafa fengið vonda dóma

gagnrýnendum algjörlega þegjandi þörfina þegar þeir koma svo með bækur ég efast ekkert um það en ég er bara svo mikill einfari að ég efast

sinni nenni að lesa gagnrýni skilurðu ég ég mun að minnsta kosti ekki leggjast í rúmið þó ég fái hauskúpu einhvers staðar þú getur verið fjarri þessu er stikkfrí segjum það Friðrika þakka þér fyrir bókin takk Illugi til orrustu þú ert að skrifa um við Ísland í stríðinu já ég hef verið að skrifa undanfarin ár um sjóslys og hitt og þetta og held því í raun og veru áfram þarna þarna er fjallað um alls konar slysfarir og þess háttar á íslenskum skipum eins og þar sem stór hluti Bílddælinga fórst í einu lagi hérna úti á Faxaflóa og um svokallaða Arctic en þarna svona víkka ég líka frásögnina út og fjalla miklu meira en áður um sjóhernaðinn við Ísland

var ákaflega mikilvægur staður í seinni heimsstyrjöldinni í á öllu Norður Atlantshafi og hér gerðust svakalegir hlutir þetta er ég að fjalla um á dálítið breiðum grundvelli og svona rek dálítið sjóhernaðinn og jafnvel gang stríðsins yfirleitt í þessari bók þetta eru miklar stríðs og sem mér finnst að eigi að halda til haga hvar voru orrusturnar háðar grindin í þessari bók er er orrusta sem var háð út af Noregsströndum á annan í jólum nítján hundruð fjörutíu og þrjú sem var eiginlega síðasta svona

sem háð var með þessum stóru það breska var að koma frá Akureyri og Bretar höfðu lengi stefnt að þessari orrustu og þessi þessi orrusta er svona þráður í gegnum bókina þegar verið er að reyna að koma henni á eða svona lokka Þjóðverja í gildru og ég fann þarna upplýsingar um einn af skipverjunum á

breska sem hafði mikil og náin tengsl við Ísland í áratugi

þessi orrusta út af norðurhöfða Noregs er svona grindin eða ramminn í kringum bókina þú hefur lengi verið með herskipadellu já ég hef verið með herskipadellu síðan á unglingsárum manstu ekki eftir öllum sem ég átti þegar ég var táningur ég þurfti að byrja á því þegar ég fór að skrifa þessa bók að kaupa þær bækur allar aftur ég hafði glatað þeim einhvers staðar á leiðinni en já ég það hefði sjálfsagt getað verið hvað sem

það er svona einhver stór og mikil og þung dramatík

herskipin á þessum tíma þetta er tilkomumikið þó þetta séu ég var á varðskipum í í þrjú ár og fannst það afskaplega gaman og finnst ég maður að meiri að hafa hafa verið á varðskipunum ég var reyndar ekki í hópi helstu hetjanna þar ég

var lengst af en svo náði ég því í lokin að fá starfsheitið viðvaningur og held að ég sé einn af síðustu mönnunum í Gæslunni sem sem voru kallaðir viðvaningar en þetta var afskaplega skemmtilegt og og mér finnst fátt skemmtilegra en að hitta gamla félaga frá varðskipsárunum ég náði því þegar ég var á Ægi eitt sumarið þá skárum við á þýskum togara það var svona mitt helsta afrek á þessu sviði þú ert nú meiri kappi en ég hélt Illugi ja ég gerði nú afskaplega lítið ég hitaði bara kaffi hingað er kominn Ármann Jakobsson þetta er ný skáldsaga eftir þig Ármann og eiginlega svona leitina að því hver hún hver hún var þetta eru eiginlega tvær konur í bókinni fyrst átti nú aðeins önnur þeirra að vera aðalpersónan en svo fóru þær tvær að hafa svolítið mikið vægi það er þessi yngri kona sem tekur að sér þetta verkefni að rannsaka af hverju þessi eldri kona arfleiddi tiltölulega ókunna manneskju að stórri fjárhæð og hún fær þessa löngun til að skrifa meira um eldri konuna bara komast að því hver hún er þá

eiginlega uppi með þetta verkefni er hægt að kynnast látinni manneskju eða virkar aðferð yfirleitt og hún fer í þennan skrýtna leiðangur að reyna að tala við fólk sem þekkti hina látnu komast að því hver hún var

auðvitað af hverju hún gerði þetta og kannski er eitthvað í hennar eigin lífi sem kallar á þennan leiðangur mér fór nú eftir því sem ég skrifaði meira af þessari bók að finnast að þannig væri það kannski að ævisagnaritarinn sjálfur væri að leita að einhverju kannski fyrirmynd eldri konan er kona sem var áberandi í samfélaginu og hefur afrekað alls konar hluti og ég held að þessari yngri finnist það spennandi þetta er svolítið stór spurning þær eru fleiri fyrirmyndirnar þannig að þetta er þetta er aðkallandi spurning fannst mér og unga konan einhvern veginn hefur þennan leiðangur svolítið á fólkinu sem þekkti hana aðeins yfirborðslega og fer svo í

leiðangurinn að kynnast fjölskyldunni og þá verður svona meiri fjölskyldusaga svo að lokum þarf hún að melta og vega og meta allar þessar ólíku sögur kannski um það hver látna manneskjan var þessi látna manneskja er dálítið heillandi hún er róttæklingur sósíalisti kona sem missir aldrei af útifundi er í menningar og friðarsamtökum íslenskra kvenna læknir virtur en svo á hún að hafa gifst moldríkum manni og komist í gríðarleg efni þetta eru þetta eru skemmtilegar

þversagnir í þessari manneskju svona þversagnir eru auðvitað til í samfélaginu fólk sem verður ríkt óvart kannski og hefur samt kannski sósíalískar hugmyndir ég hef kynnst slíku fólki

og og afstaða til peninga finnst mér líka áhugaverð

stór spurning í bókinni líka hvaða

tákngildi hafa peningar og hvaða hefur erfðaskrá til dæmis fáar konur sem hafa setið á þingi enn þá og voru náttúrulega enn þá færri fyrir þrjátíu árum þetta er óvenjulegt líf og og yngri konan yngri konan finnur strax að Herdís eldri konan hefur verið óvenjuleg kona kynnast því hvernig var að vera hún en svo auðvitað fer hún smám uppgötva að hún veit ekki neitt hvort hún drakk kaffi með mjólk út í

svona grundvallar upplýsingar

svona kemst hún alltaf að vissum takmörkunum á hverju hún getur komist að er einhver kveikja að þessari bók sérstök ég lít eiginlega á allar mínar bækur sem einhvers konar ástarævintýri milli mín

einmitt dagur íslenskrar tungu um þessar mundir þannig að mig langaði

að reyna mig áfram með nýtt form seinasta bók sem ég skrifaði var sögð í fyrstu persónu þetta er saga sem stendur mjög nálægt aðalpersónunni samt ekki sögð í fyrstu persónu

að nota þessa aðferð til að kynnast manneskju alveg utan frá það er

seinast var ég inn í aðalpersónunni og við þurftum að glíma við þversagnir hennar þannig hér fáum við í raun og veru aldrei að hitta aðalpersónuna nema kannski í lokin

ég segi kannski vegna þess að mér finnst ekki alveg ljóst sjálfum hvort þetta er hún eða hvort hin konan er bara að sjá þetta svona fyrir sér eitt sem þú nefnir

samfélag sem er þarna liðið þar sem að fólk var ekki gott við börn já það er eitt af því sem yngri konan kemst að að það er grundvallar munur á því að vera ungur núna og vera ungur á stríðsárunum og skömmu eftir

þau hvorugt er kannski létt en það er samt annars konar harmur hún kemst í einhvers konar samband við

Herdís hin látna þurfti að glíma við hún sem sagt nær að skilja það aðeins hvað það er sem hún berst við í sinni æsku og bernsku þetta er allt saman raunverulegt þetta þetta sæki ég í raunveruleikann þetta eru raunverulegar raunverulegar minningar fólks sem ég hef kynnst Ármann þakka þér fyrir þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa